Pus kauk se nu'uey nu'uajan jay napun se tamejem pus nibijim <noise> y kutap pus nibijim majau <noise> pus nikijim con de kamay <noise> kuba nikijim pus nu'ueje matikijim pus kutap majau tamejem <noise> pues depues después ya nipem jay majau pus juy kuma nimia kulejem juy <noise> ya ndukueje lixa'aung pus kiajay kauk lem lamejeu kauk ba lem nube <noise> abecés ba'ajauk kiajay ba'ajauk y jay tiyiajam ti'im pus baseik rinjia <noise> y ngajay ya después ous kauk nusep que kauk ya nipem de nipem ma tibijim pus juy ndu'ueje que ya kjai nipem nipem njaik matibijim ya nu'uejem patanum que mut pus kiajay y ya y ya chu ya nin tamejem y karat kiajay tichajau y kje lixaung lixaung ndujuy y ne kiuang bakeje lixaung ndujuy y ne ndujuy bakeje lixaung kiuang pus mjey kjay rakat majau y karat mut raket tichajau y kiajay baljaiñ nda l'ep rama ma jay kuba'au ma bupu ngul'ajau pus ya lixaung kiajay bakeje ne ne kiuang pus bakeje lixaung ndujuy pus ya juy lumeik lumeik ripiaik ya pus <noise> y kauk y karat. Ne niljiañ jay liji <noise> lijiañ ne ne l'ep pus rapu paiñ ya baljaiñ con kanjet pus juy liji lumey kiajay manamu ngul'ajau pu pa manatung pus kiajay ne kiuang pus ni ken liyajau pus ya y kauk kiajay kauk nijiañ nijiañ kauk pus tuji mununu tiji lanu'u peuk munu'ey munutung na'ey abeces kiajay ba'ajauk napun se nibijim pus ba'ajauk pus pur rinjia y pus kauk tiji latung pus chu ya nin tamejem y karat kiajay pu bakjat kauk lanu'ut y kauk lanu'ut que nipem mbakat tichajau tik'ijit majau pero despues kiajay tichajau pus bumjey rinjia ya que k'eje nda ndujuy ya ya kujupu rama kiajay bumjey rinjia <noise> pus kauk munumang pus de antes kiajay rajuik pus bat'ey ngajay l'ajaun l'ajaun ne ndujuy ne l'i ndujuy ne xiki l'ajam jay ma jay ma l'ajam skan'ia l'eje que l'ajaun rapu y asta que likijit kujupu bat'tjeiñ kiajay jay bat'tjeiñ rama ramay jay per ya jay likijik pus chu pus ya mut pus chu kjay ramat kjay de kusau rinyiji ya ramat y se kiajay nda ya. Ya bupeje kanje pus kiajay ya ya rama tse'ey y pus chu ya kiajay tik'ijit ya ya mas mas kjay menos jay rinyiji pus ramat pu bakja kiajay nimbul'u peuk bakja kiajay se ramat va li'ik peuk bakja peuk bakja manaljung nda kanje y pus chu pus ngajay karat ramat ngajay ya jay mas rinyiji pus ya nju'u peuk manat'ey naljung nda kanje peuk manat'ey napu'un peuk manat'ey jay manatsejey jay manaljung manal'eung ngumje y pus per karat kiajay nip mbunju ndajap tik'ijit y nip mbul'u peuk manat'ey manaljung kiajay nda kiuang y pus ndeu pus ndeu kiajay kuas l'ajaun l'ajaun ne li'i pus aunque kiajay nipep mbandach nipem mbandach mbandach napu kiuang pus pu bakja kiajay l'ep y chu pus ramat kiajay tipjie rmat jay mat jay ya se manatse'ey kuas tse'ey rama y pu kiajay nip mbal'u ja majau malakat pus despues tichajau y pus ya ramat kiaja ti tichijiau ya bumjey lixaung ndujuy lixi'aung kiuang pu ya jay nipep mbajau mbakat <noise> kauk munumang puse de mat tik'ijit rapu se kua se malatejet pus ljaung ne nakui nakui nixiuang pus l'eje que se. Si ya lumey kanje pus ljaung es nakuy jay chi ni'i'ik napu pus bat'teje y se va ngajaik se nip lumey kanje rapu es ljaung es ngajay nakuy nixiuang pus majau y ne li'i kiuang pus bataun rik'ie lambu bajau pa manateje y rama pus mat tik'ijit likijik pus y tsejep peuk mana'ey labejey majau que latse pu latse ne bania y latse ne ne bun'uan asta matu juy pus malabejey no mananujum con lixa'aung ndujuy con lixaung kiuang paiñ y que labejey majau pus y se likijik pues lem l'ejel kutuet kutuet let y se kujuan nixiets pus l'ejel kauk lanu kutuet let y mat hermanas y bu'us kuba'au y lejel paiñ kasas rajuik tsajas y limjien y batsajau jay ljau y pus sejeiñ ya y bajau limjien kauk lanu'u pus kujots kujua cuando batsajau nda likijit <noise> kauk munumang de de jay nda kiajay de nda jay se lakeje puma y se kauk laseik kjay ker kauk juy jay se juy lan'eje manatsey nda nda ndujuy y kjay kauk munusep jay pus lumey natung pus. Lumey natung y malabejey y no mananjum con lixa'aung ndujuy y la mu la mu ngul'ajau y latung y no kja lama lanjiang que lane'e majau pus kauk lamang jay kauk lasep juy rapu que no kja ndubajay pus es chi chu'u se kiajay bupajay jay nda jay bania se kiajay se juy bumang natse'ey ndujuy pus jay kauk jay lasep napu jay napu ninjia que jay kauk la'eung jay kauk munu'ueung napu ninjia que no kja jay ndutsu que lane'et y se un dia kiajay lamey nda kanje pus lane'et no kja mananjiang manama kuba'au porque kiajay sunje se lanjiang bania y liji lajaiñ pus juy lama pus con lixa'aung pus kauk lasep que mut y y juy lane'et y la'ey latung pus y se lakeje ngul'ajau pus juy la'ey lataung sania lo que bumang latam rik'ie y rapu re kauk jay kjay kauk lasep.